Lidzná c̲h̲apná be lë x̱iꞌk nak plat, plat gom, plat yu, yuga bas, lëꞌkga bas gom y lëꞌkga bas yu, bas yu nak par c̲h̲ama kafe y bas gomna nak par nis, yu plat nak gian lay guꞌn sdzuꞌn x̱oꞌbgiꞌn, yu plat be lëꞌ guꞌn nak <hesitation> extendido gunu nak guꞌn c̲h̲owma c̲h̲owma bekwaꞌn guꞌn c̲h̲iꞌk nak giatxtil xc̲h̲oꞌb lën plat, c̲h̲apná kuchar ngud guꞌn xdëꞌp be lë kald y lëꞌkga kuchar knu xgëpma nizëd y lëꞌkga kuchar ngud xgëpma kafe yu or, c̲h̲apná be lë kuchar guꞌn nak guꞌn win y guꞌn ngol guꞌn xdëꞌp be lë nizëd o sopa bel c̲h̲apná kwchar ndal kuchar. <noise>